نعم ممكن يكون للفن تأثير سلبي في بعض الأحيان، لو الفن تناول مواضيع تروج للعنف أو الكراهية، أو التشجيع على سلوكيات ضارة، ممكن يؤثر على الناس طريقة سلبية، الفن اللي ينشر رسائل تحرض على الترفض-التفرقة أو التطرف، يمكن أن يكون له تأثير ضار علي المجتمع، خصوصا إذا تم إستخدامه بشكل غير مسؤول، لكن بشكل العام الفني لتأثير قوي في تشكيل الرأي العام.